Mes snacks ose grickave të omla ose t’gjelpta <hesitation> nashta ma shumë kisha hangër të gjelpta. M’pëlqejnë shumë qipsat, llojet e ndryshme, qipsa me kryp, qipsa me <hesitation> sos t’kepve, <hesitation> jon kogja ma t’shishme edhe kërsasin mirë n’dhom.